Karazagna biby madigniky le aiko ndraiky zao ai, vitsiky, kalalô, angidy, <laughs> a moko, lalitry, sahogno, parasy, haô, ankongomantsigny, de antsasatra.